<noise> hə gawni rələ əkəl al gawni e nawrə hm gawni gi zumrə pa naw a naw gbələ kəri maya al tiŋ a mi mi ge gen karmi kan bankə min yol pila bə mikə bə yakəl ali men gbəkəre nə yaw minu ɗa gəsiu relə gukə dirə mi də ge min mikə re aru daŋsə are gitənəgə nə yaw minu ayrə mitiŋa a təy ay kən ləynə mi gegen min akə da nə yaw minu malu ar mawrə akə mentə akə odə akə li likə malu. Akə gaw gawtal malu akə tə təm malu apə kə mentəgə nə yaw minu nə ki mini akə da ar mawrə mida ge wanu daŋsə kə gitimi har mikə da gbay mini mikə va gukə di yakəl rəllərə so timi tiŋ a mi gegen nə yaw minu nə ki minin yakəl rəllə kə akə gaw ar maw akə tə təm akə mentə bəytə malu mige vam gukə di rə mi gawni mimin tem'a pa yakəl pila bə mige men nə yaw minu mikə gaw ar mawrə getələ səwrə.